يا خوي إذا تبي تاكل صحي جرب تسوي سلطة التونة مع الخضار مثل الخيار والطماطم والفلفل مع عصرة ليمون وزيت زيتون بعدين جرب تحضر سمك مشوي مع بهارات وقدمه مع البروكلي مطبوخ على البخار، وكمان تقدر تسوي عصير طبيعي من الفواكه مثل الموز، والسبانخ مع حليب جوز الهند، هالوصفات السهلة واللذيذة وتفيد جسمك.